Sizda negadir oxirgi paytlarda juda ko’p mavhumlikni, savollarga to’liq javob olmaslikni his qilyapman. Nega bunaqa? Ayting! Biz bunday holatda yashay olmaymiz axr.